Abanywani abunyine bampereriire bandi hiihi mbwenu ni bashatu, kandi boona emyaka yaayo ni abiri nagumwe abingi n'abirinagumwe. <hesitation> Buri omwe ara aine banywani ora oine abanywani bingi orasa nkugire nti nyine abanywani aba, ninga noineyo abandi banywani konka ora oine abo abakuri hi- hiisa ha mutima aboora orabara nti aba mpaha nibo baraamanya gye gye <hesitation> ni bashatu.